الشهر المفضل بالنسبة لي، أعتقد أنه شهر احدى عشر نوفمبر، لأنه يكون يعني نهاية الصيف وبداية الشتاء بالأصح يعني يكون الخريف، <noise> فالجو يكون مرة ممتاز، الطلعات تكون فيه مرة وناسة وحلوة، الجو يكون حلو، الناس برضه تكون خفيفة، يعني الناس عندهم مدارس، ناس عندهم شغل ما في خلاص سياح في ذا الوجت من السنة فيكون الوضع جدا ممتاز.